Ny fomba fanaovana ny endin'atody zany de kapohana ny atody de asina sira kely de asina poivra kely de kapohana de afangaro tsara de afanaina ny menaka de aveo endasina ny atody a de vita.